Usaldus om inemiisi suhtlusõ jaos üts kõgõ tähtsämbit asjo. Ilma määntsegi suhtlusõlda es olnuq määnestki <hesitation> niiüteldäq ühiskonda, es olnuq määnestki <hesitation> inemiisi liitümist, nii et <hesitation> usaldus om väega tähtsä.